Ee <laughs> tʉn aŋitpa tumʉ mishi y tumʉ nuu ca nuu cap hʉy ñʉji gudi entʉ ca mishi ʉd hʉy chisucʉcanuu pues cap wʉtiampʉ ca nuu cuando ʉd hʉy chisucʉ ca une mishi ca une mishi cap chuchpanampʉ tʉn chisucʉ y cap tʉn yagchʉcʉ unemishi pero mas ca nuus cap pid hʉy yagchʉcʉ ca gudu yagchʉcʉ ca ʉn mishi cap jay mʉdʉi jay wase shinʉ que cap hʉy mecsmʉŋpa ca nuu'is y cap tzʉcʉ wʉdʉyʉ wʉdʉyʉ ca mishi pʉj cap ney tʉjʉʉjpa mʉnsucpa mechmʉŋsucpa y hasta ʉnicap aŋwacpa ca apunuu paque yagmʉŋpa ca mishi cay wadaŋjʉ cuando wayay anʉjʉ cap hʉy mecsmʉŋpa ca nuus ca mishi y pʉj cap tʉn cʉsʉajpa tesa cap hasta wat mechsucam hʉy cʉspapʉ cap wat wʉtsucaam yeg tʉn cʉsʉyʉcʉtacpa tʉn mesajʉ cap ca teji asucam tzʉnaysucaam paque cap tʉn yacʉsʉypa ca'sa cay heychu asucʉ ca tʉn mishi y ca tʉn nuu cap tʉwan tʉn yacʉsʉypa way mechsucam ni cay cʉspapʉ ni ca mishi hi way nʉssam hʉy chu mechʉ ni te tzuji cap mʉnpam como ca nuu jeeŋ cap mechmʉŋsucpaam wat wʉsucam ca'sa cap hʉy jammʉjcʉtucsucpate de ten machampʉp nu y te mishi yec tʉn aŋitpáam tc jesucpam tei y te nuu pues ya te aapupʉnajwam net ty mancuy quidʉmʉ y cay mancuy pues este cap renpastam hʉy wʉtʉ ca yajcu nuu pe ney ca ca'sa wʉtpa y cap ne ʉsa piu nucpa ca nuu cap wʉjʉ nuu nete cuando ʉm nʉmjaypa tep nucʉ te piu cap hʉy nucpa ca piu ca nuus pitzaŋ cap tʉn estimachʉcpa pitzaŋ tʉn tʉjʉpa wa tʉn nacsʉ wa tʉn tuŋnipʉlla cap nay cac tʉn aŋitpa